ٹارچ اک مشین ہوندی اے جو دور روشنی دینے لئی ہوندی اے۔ اس نوں اسی ہتھ وچ پھڑ کے کسے وی جگہ تے لے کے جا سکدے آں۔ اس کرکے ہی ٹارچ نوں ہتھ والی بتی وی آکھ دے نیں۔ پہلا، بیٹری ہوندی اے جیہڑی بجلی دی طاقت رکھدی اے۔ دو نمبر، بلب جا ایلیڈی ہوندی اے۔ پرانی ٹارچ وچ چھوٹا بلب ہوندا سی، پر زیادہ تر وچ ایلیڈی دی ورتوں ہوندی اے، جیہڑی گھٹ بجلی خرچ تے دیر تک روشنی دیندی اے۔